Oyi ro oma dɛmu ba yiro o vɛ lo a jo ho planɛt marsiwa a'o jo ho piyan wa a'o yi ma amu so o waati zo a pɛrdi'a tan doso a mi bɛ ju va amu jira bɛ lo oyi ro oma dɛmu wabe farafina se tomu ɛnɛ oro mi to mu oro mi oyi casi o ya i va mi to mu ɛnɛ to mu ɛnɛ mi su'ani don mu ya i so tan mu yi so tan to mɛ to mɛro tomɛ vunu'a to mɛ vunu'a un ma bira mu se mayɛ un he bebian un hini mi vɛ